tegna azafady fô tsy haiky takety ty pilasignao fô tsy nahita, tsy nahita, tsy nahita tsy namaky sôratra tsara be za fa tegna fa tegna mialatsigny fô mantera aketo agnao fô za andeha ifindra amin'ny pilasigna fô ,tegna azafady nangalatra pilasignao ee